karən əlwen, kəmaa mashinkə alwe kəzəran, mashine kag əlwee shinkafa kak dəmanə, kwaci azə mashinan kan <hesitation> pdya kargunən ii sənkafen kwaci dajak trakton, talla agaja ale kwaya ajəmən ampanin, aljəmən <hesitation> dən paidan huwa məna gaskwa ləm. kwaci ii ən kəma əngwayi kare kaman dandi ii asəki dole se dən be gəyən, be gəyamdo kan zamanu, akci kəmaa motocinən dajan <hesitation> təraktoo talakci akci karen bembe əmdan angwayi kare kaman <hesitation> dan ii asəki kwaci adən əlweg zamanəmco akci ba sadan əmda vanayə dək sadan davaiyya bem be əmdan <hesitation> duuduwaci du gomnati duuduci davaiyya, əmdan jaa dalə na safamsəno əmdan əzgəmbi na akci <hesitation> va bələk paidan daten, kwaci adən talla adək wujərən əlwen kag dəlam co <hesitation> kəmaa əlwen dək sda, sda bohol ətku əmdan jləmətəna atə bani paidat kəla huuwa mina gaskwaləm adək əlweg dəhamco. akwai azu kwaci <hesitation> injənən kan <hesitation> lambun bem be əmdan va jləmu tala atəmcəo əmdan kata va jləmakci tala kan solar əmdan va jləmakci gadək tsadak petron tala əmda vagwze wujərək solar gadak solau kawai. afatkə kaka dən nəbi əmdan dahwiitu pletən na atu van gwayin akai, əmda va jləmək bayin vaniyi diiwa kəske, kwaci ada wujərən akatkən NEPA kəraton bani kəraton kafa kag zamanən tala wujəru tamma se əmdan ba akan kan NEPA to akan NEPA yi va batkwam təna se de akan solar <hesitation> kwaci iidən wujərən kan siyan bani kak zamanən əmdn jaa du karen kak siyan kak zamanən bem be tallakci siyamdo əmdau va jləməkci dən kare karen kag <hesitation> zamanən təno koo gadik duwan bani, tala əmdan jləmə kəma teleskop na tekandogin akci karek tekəndoyi na əmdən damdi ga laga adag duwa yay kəg duwau palamma yaykəg talla bem be əmdan va jləmu akunən duwau. kwaci iidən wujərəmso kawa kan <noise> kan <hesitation> əskwda gargajiyan tala kare karengwa tala kata kag datən amma təna gangənon dən karen bem be kan əskwalan tala amok va jləmakci duu kompiuta, əmdan bakci na akci əmdəno ambanatawa kwaci a haptak təlaməngwa kak baderi huuwa mina gaskwdəpəm. isku kwaci isku kwaci əna iidək kəma wujərək gadin, kak səkiwrtin, to təna dən wayamso bem be kaka jaa diiwa ii zamanən ya jləmək dalanna əmdən bem be təna palamma ya dala dali na ya kootali ma wane əmsanəci na yaykək ben ya zənəci ma aci də lawa mina ben anee gali. kwaci ben satə na ii guda guda yaykən əmdan <hesitation> gə bata gani tinaləm amma guleta wayayi na gə kotu bacaw na acə ana, aci a jləməgi bem be candu agaku talla wujərromdotku daa dakcig zamanən kwaci tala wujərəmso kan tədya kəman kak tekənoloji, əmdan kootətu ma təkənologi, to tekənolojimcotku atu vanayi də, wujərəm bem be talla əmda vanayidu ii tədyə kəman a baderi kwacii kəma <hesitation> kəma iidən wujərəngwa kən mairitkuwa, mairtitkuwa talla adə wujərromdotku wujərək tekandojimco əmbanata huuwa mina gaskwaləm tunda yaykag təna motak mayam, motən <hesitation> bəlaman, motən lawanan tala ben na əmdan ajləmu na əmdan a jləmala kəske tunda əmdan <hesitation> atak famən eedoo pəm <hesitation> kwaci ko adiyig lakwtan bem be lakwtam so bem be kawa kag datan bem be daten gə baki geeki lakwtan bem be ga sənvota mama təna. kwtək salan jlamən, amma dən təna agogwatənən kag zamanən akcom doo gikakci na akci təna ben japa yaye gi duuduwa na ya səgə ma təna əgviidən jlamu, ya səgək təna azahar jlamu, ya səgə ma təna ləsar jlamu, talla əmdoo gadak wujərək tekənoloji za əmdan da nee du wujarromdoo, kwaci təna yaykən kəma datən əmdanaəngwa vanee maka azgəl to adəg gadak tekandoji akci vana təna a jirgi